أحسن شي تسويه عشان تقعد من وقت إنك تنام من وقت. أول ما يصير وقت العشاء على طول صلي واتعشى عشاء خفيف وتفرك أسنانك وعلى طول تروح تنام وتطفي جميع الليتات، عشان تقدر تقوم من وقت وجسمك يكون مرتاح وعقلك يكون فرش وتقدر تنتج وتستغل وتبدأ يومك بالشكل الصحيح.